Tlatina nireilote tsam tura zin le, kumkat dana reitak han zin. Hii anam dan tur he adhangod lea. <hesitation> Atsan tu tlatina han zin hituan pun tam tak loonuhun kan neidona. Ama ero tu zin tsu te areila ovahian kanduang thala tset teidona va. Anam hunchung arei ngaidon lo tina niya, kumkat dana han zin ero hetu alubigdon riaohian kaxia. Manmolo takin kan zin hunchungin. Uam takle limom takin kan mang teidonin kaxia. Ani. Tsu vangin han tlang teidonila. Kei zuan kumkat dana hunreitak han zin. <hesitation> Hii katlang du tsok. Ani. <hesitation> Atsan tu aman lain alimum tsok ton hian kaxia. Ani. <hesitation>